الوظيفة اللي متأكدة إني راح أؤديها بشكل وافي وكامل وطبعًا لما يكون عندي خبرات فيها، هي الوظيفة اللي راح تعطيني المرتب اللي يجدر الشغل اللي أنا أطلعه في هذي الوظيفة، لأن طبعًا كلنا نهتم طبعًا بالما <hesitation> بالجهة المادية، فأكيد الظيفة اللي راح تعطيني المرتب اللي أبغاه أكيد راح أطلع فيها كل مجهودي.